Ty fomba fivezevezea kinakina reny amy haly: raha reny moa zany biby mandeha haly rey, natao mahita haly ndrozy, satria ndrozy lafa midi iny tsy mahita fa miroro avao. Lafa haly amizay, mitily raha reny, ndrozy manan'elatry. La mitily ndrozy zay fivezevezeandrozy. Mitily amy toera raiky la mandeha mila hany iny. Mahazo hany koa i la mipoly amizay koa lafa maraindray mipoly amy toera firoroany iny ao indraiky koa.